فكرة الحراسة التوقعية دي ما <hesitation> بقدر اقول ليك انها ما اخلاقية مرة واحدة، لكن هي في الاساس بتعتمد على سلوك ال- <hesitation> ناس و انت ما حتمشي لزول بريء مية في المية و تقعد تتابع و كده، لكن انا شايف الحذر كويس، بس برضو ما بتقدر تمشي تسجن زول قبل ما يرتكب جريمة بس عشان شك. لازم يكون في ادلة كفاية انو الزول ده على وشك انو يعمل حاجة خطيرة.